Mìŋ manaŋ ka kà fùɔ̀ŋ kuiɔ̀, wèè kpoloo tàìŋ zììyàa sùà, manaŋ ka kà fùɔ̀ŋ kuiɔ̀, manaŋ ka yɛ̀mɛ̀ miàŋ bi ɓɛ̀ teenga, wo nyùùŋ wuŋ pɛɛ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀ɛ̀jàa weèim, mìŋ manaŋ ka yɛ̀mɛ̀ miàŋ bi toomo, nyìnìè nɛɛnɛŋ ka kpùùmàŋ anyuùŋ zììlè fɛ̀ɛ̀ nyaŋ, o o kii nyiŋ nɛ̀ è mɔɔnɛ̀ìm jii, kɛɛ miŋ kuwȧ miŋ kuwà kùàŋ wèè ka nyiŋ kpuumàŋ, manaŋ ka kà fùɔ̀ŋ kui ka kpùùmàŋ anyùùŋ. Mìŋ manaŋ ka nyɛ̀nɛ̀ŋ dòà zììyà pangàà ka kɛɛ̀.